Kuzhina iraniane është një pjesë e rëndësishme e kulturës, me tajuret të shijshme si kebabi dhe pilafi. Festat tradicionale, si Nowruz, Viti i Ri persian, festojnë ardhjen e pranverës dhe unitetin familjar.